Gny hety izy io natao hanapaha raha. Alà izy ka apetraky amy gny ratsa-tagna roa, da pitsapitsana avao, da manapatapaky ze azony tapahy, ohatsy hoe lamba, volo, taratasy, ah scotch, raha manahaky anizay tapakiny aby izy io. Arakarakin'ny gny haragnitry sy hatevin'ny gny vy amy gny hety igny.